کاناډایان د مېلمه پالنې ډیر ښه کلتور لری په ژمي کې د واوړی فسټیوال یی هم ډېره مشهوره دی دماهیانو نیولو رواج او د طبیعت ساتنه هم په کاناډا کې ډېر ارزښت لري همدا رنګه، د کورنیو او ټولنې د اړیکو پیاوړې ساتل د کاناډا یو مهم رواج دی. دکاناډا خلګ د کیمپینګ او طبیعت سره خاصه علاقه لری